Do të preferoja të shkoja në një koncert sepse adhuroj muzikën në jetë dhe atmosferën që krijon. Të jem i rrethuar nga të tjerë pasionantë dhe të shoh artistët e mi të preferuar që performojnë në jet është një përvojë unike dhe të paharrueshme.